O radar o l'é un sistema ch'o utilizza e onde radio pe-a rivelaçion di oggetti. Fonçioña basandose in sciâ trasmiscion e riçeçion di segnali radio a-a frequensa stabilia. Quande un oggetto o vëgne corpio da un segnale trasmisso da un radar o reflette o segnale apreuvo tramite unn'antenna. O tempo che o segnale impiega pe tornâ inderê te dixe a distançia, altessa e veloçitæ.